طبعا افضل شى أنه ننام بكير منشان نصحى بكير، لكن أنا من عشاق السهر لما هو مادرى، لكن بحب أسهر كثير، ما بيستهوينى إنى أنام من أول الليل، بحس أن الليل فى قصص كتيرة تبى تنقرا، فى أشياء أبى أساويها، وطبعا بس الصح، لكن الصحيح إنه ننام بكير ونصحى بكير.